ko njaŋnguɗi ko waawugol ngal wondi ɗoo aduna, sabu ɗum njippita jam e waɗtuɗi waɗal ɗi ɓuri laawol. Neɗɗo waɗataa njaŋnguɗi heɓataa semmbugol waɗitde goongɗi ɗam e konngol ɗum.